في أحد الأيام، كانت هناك شجرة عجيبة تقدر تتكلم مع الناس اللي يقربون لها. الشجرة كانت تحكي قصص الماضي، تعلم الحكمة، وتقدم نصائح للحياة. كل اللي يسمعونها يشعرون بالراحة وكأنها صديقة قديمة. الناس صاروا ييجونها من بعيد يشاركون همومهم ويأخذون العبر. الشجرة علمت الجميع إن الطبيعة موجودة مش بس للجمال، لكنها معلمة وصديقة لو عرفنا نسمعها بقلوبنا.